Səna gwaaɗi mənagə ja ga zənə sə ɗə kəra ndə na gu həa, a ndə na gu həa ayama. naja ngə, nə tangərma ga zənə nda ama chuli gənda, əm ma gə zənəbiya chul gənda, əma səna ndo məro chul gənda? Nji mənagə nda zəma? Nji ɗimi nda zəma? Sər mi ndo mər u chul gənda? Ndo mər sə mənagə zəmaa, aa sə ɗimiɗimi do məra? Ma gə zənəbiya naja nga, u vala ngha. A səda dama nghə na vanyi sə səgə wa. Naja nga wurɗi. Ma gə zənəbiya, i, səsə ma gə zəni, <hesitation> səna məra nda, wi nda əma səna ndo məra, na a da ja tsa atsa a nə nghə wa, ko na tsatsa a nyi. mənagə ja gu gane səna ndo mər tsatsa a nyi ana na da tsatsa a yi wa. Ma gə zən sə mənagəu a ɗə kəra ja, naja nga u vala ngha kamən gu hə ndəu. Ba nya gənda Nya mə mi səna ndo mər nyi u nya gənda? Mi sə sə aji aji nə nya gənda? Ma ma səna ndo məra u nə nya gənda a gə ngabiya wa, a da məra nda da mənagə wa, naja ngə ma u vala gu təkə na tlagə nyi. Ma səna mənagəu gə ngabiya ga aga a dəkəra nya na ndu pa u vala ngha. Ngam a ɗaɗi ləha dzə ɗa, ndə gə da na a həu vanyi nya paməu and əna məra mahi i mahi i nyi a da mənagə da papa a wa, ngam ə <hesitation> səna əra nda a da mənagə wa. Ngam ndu mbar tsəya nghə nagə sal ma a. Ndu mbar mala u mbar dəgə sal, səda dama nyi wa, nju mbar tsəya sal a ji damu wa. Ju ɓəla təra ju ki həbiya vanya sal səgəu, vanyi ma a ju ɓəla hwi ɗanyi a ngulisha a ngha, agu njigə nyi ma vi na ɗi wa, balle naga agu vi na ju ki fiya ɗi wa, banda ənga Vanyi nya da kuma mahi i gəea həa kuma a da ndə ngaɗə mən məsədagur ngya kəi nda wa. Ngam shili shili nyo dəgə mahi i oal oaləu. Kuma nagə mala nagə ngo ki zoa gu shi nyamə nda, gu nagə sabul nagə wuna, nag dəhə səna tsa aga ju mər u ki, sərsum ma ənga nagə ngu shil ni, kwaba tlə kwaba da dza gə ma a kəl gə ki mər tlər kwaba. Gu dzəgwa shili gu shili ɗəlbiya dəhə səna nyu səma, dəhə səna nyu mər tlər ni u ki nda. Ama naja səda dama nyi nə wa, nda huɓə tə nghə ka ngulisha a, nda huɓə do tə nghə wa, səda dama nyi wa, ya gu ɓəla wuya dəgə ɗə kəri səgəu. Ya alenyi ma har tsəya ndu mbar tsəya mala, ba nda fa ana ngulisha sa əgənda. Njigə nyi do la a vi a ngulisha a ɗə wa. Əngə səna gwaɗi naya yi na, a səna gwaɗi yina sə wi nga a ɗəkəra alenyi njir nga. So ma gu gwa, ga kamin nang gu ɗəu nagə mala ko nagə sal gu hə mala, kər gə zənəbiya sə mənagəu a ɗəkəra nda, ma gə ngabiya səna da ɗa ɗəkəra nda wa, gu təbiyadzə na nda. Ga ga wuya mbəɗa, ga ga ngaɗə məsəɗagur ngya ngha. Əngə tsəu gu gu haɓa gu gwaa ndə na əsəgə tsəu gə zənəbiya sə me mənagəu a ɗəkəra ja. Ma gə zənəbiya mənagəu a dəkəra vanyi ndə pam tsəu. Tlagə nyi njigə nyu mbar ngyar gu hə tlagə nyi nyu ki ngya jam, vanyi səda u dama nya ma wa, papa a nyu ki ngya jam naja.